se oli sellaista asiaa että tämä minä kävin ensin täällä minä olin ensin siellä Suurmyllyssä olin töissä siellä niinikään kävin mikä mitenkin jo silloin se otettiin siellä siellä oli kolme viikkoa ja eikä eikä tarvinnut muuta eikä tarvinnut muuta mitään kuin yksi tämä naula - puolikymmentä naulaa päivässä vain iskeä vaan sellaisessa rakennustyössä oltiin tehtiin murjua murjua rakennustöihin mihin kävivät sitten tiilistä laittamaan sinne sisus niin oli sellaisissa töissä olin siinä no sitten minä sitten minä siitä kun jouduin pois minä menin tänne Haapaniemen majakalle siellä olin sitten kolme viikkoa töissä minä kiven nostossa kiviä ajoivat mereen ja tekivät laivasatamaa siinä minä kiersin kiven ympärille näin nämä kettingit ja sitten tämän panin kokan siihen päälle se että nuo työhön oli sitten siinä muuta kun se kettingit kiersivät kiven ympärille ja toista toista olivat siellä kuusi seitsemän miestä heitä oli kaksi vai kolme heitä oli oli särkemässä - nostamassa sitä kiviä ylös ja sitten toista taas tämä sitten neljä oli kummallakin puolella siinä niitä oli paljon siinä kiven ympärillä miehiä ne - löivät kiven ja ne kiersivät sitten sitten peruuttivat hevosen sinne kiven alle siihen ja isännän hevoset ja ne sitten isännän hevoset tämä kivi viedään mereen mitä oli neljä hevosta isännällä niitä minä olin vain siinä sen minulla ei ollut muuta kuin se ympärille vain pannaan se kivi no sen suurempaa ei ollut kuin satakymmentä puuta kaikkein suurin kivi no äläs sinä huoli siten minä olin siellä kolme viikkoa mutta sitten yksi kasna sattui minä menin kaupasta leipää hommaamaan että pitää saada syömistä häh ei ole leipää äläs sinä huoli siinä oli toinen niin ikään ne oli niitä inkeriläisiä sieltä venäjänpuoleisia niin se sanoo että lähdetäänpäs isäntiin se tiesi missä se isännät oli ja se haastoi hyvästi venäjää mutta minä en olisi haastanut yhtään me mentiin sinne isäntiin isäntiin - isännän puheille niin isäntä sanottiin että ei ne anna kaupasta ei saa - syömistä a hänellä sitä vastikka' oli kauppa siihen tehty justiin että tämä se on syötävä annettava a se se kävi sillä sortulla että tämä nyt tämä hänellä niinikään niin että se on justiin hänen annettava ruoka se kirjoitti lapun ei antanut sillä kun osasi venäjää hän antoi minulle sen lapun äläs sinä huoli minä kun sain sen lapun minä menin kauppaan minä sanoin leipää pitäisi saada ei ole leipää minä panin näinikään näppejä alas minä katsopas tuota jo panin käteen tuota nyt on ihme ei ole kuin puolitoista leipää meitä oli kaksi miestä me jo hän tämä - antaa sille heitä oli useampi sillä toisella hän antoi hänelle hänelle sen toisen leivän ja minulle antoi sen otin sen puoli kun meitä oli kaksi huomenna sitten saatte lisää minä törkkäsin - viisikymmenkopeekkaisen kanssa kun oli rahaa hänelle näppiin hän ottaa ja sanoo katsoo se oli niin jo sokeaksi mennyt että hän tälläsi ruplasta takaisin minulle jo minä haastan niin kuin minä vain näin vaikka te vissiin se menee siihen kaikki kuuluviin niin me - hän tölkkäisi minulle no minä sain nyt vaivanikin takaisin kun käytiin siellä isännässä minä sain vaivani takaisin ja leipä tuli ilmaiseksi ja vielä vaivani no äläs sinä huoli sitten minä kolme viikkoa olin siinä sitten minä lähdin taas pois kotiin minulla oli taas kotona että rahaa oli tarvis kolme ruplaa oli päivä se oli se tavallinen päiväpalkka no siinä on jo aikaan saa kotona täällä Suomessa ei saanut missään se oli Venäjän rajalla justiin -- mikä se oli nyt se Haapaniemen majakka ja ja nyt näkötornin tekivät siellä oli sellainenkin majakka että tämä kolmekymmentä- kuusi- kerroksinen oli se näkötorni se ei ollut se ei ollut matala enää se oli kun ennenvanhainen heinäkeko lähti tiilistä oli laitettu niin minä lähdin sitten kotiin tuomaan rahoja kun olin siellä kolme viikkoa töissä ollut minulla oli sitten rahaakin säästetty sitten hän ottaa ja ja sen paistoi vähän sitä sapuskaa ja sitten minä lähdin takaisin niin sitten meitä oli kaksi sitten se oli kolmas sattui siellä tiellä lähti kolme meitä sanottiin että se on oli nyt lopussa se työ ei enää sinne työhön pääsekään sillä otettiin ja kierrettiin me kierrettiin ja mennään Pietariin etsimään sieltä työtä Venäjältä mentiin Pietarin kaupunkiin niin siellä Suomen vaksal oli ne kysyttiin töitä yksi huone käytiin töihin kolme miestä meitä oli yksi oli täältä näitä - Keski-Suomesta täältä näitä nyt on lähdettävä valokuvaan kolmas ei lähtenytkään valokuvaan sanoi että tämä en minä lähde a me mentiin valokuvaan aamusella sanottiin sillä kolmannelle miehelle että tulepas tilille kun sinä et lähtenyt valokuvaan niin tule nyt tilille hänellä oli ollut tilillä ja hänet passitettiinkin pois a mikä se oli me oltiin me tehtiin kaksi löysiä joka vuorokausi kaksi löysiä tehtiin joka vuorokausi kuusi ruplaa joka vuorokausi otettiin rahaa siellä neljätoista viisitoista kopeekkaa vuorokausi tuli maksamaan ruoka ja sajut ja ja mitä oli siellä no äläs sinä huoli se oli justiin pääsiäisen alla sitten tämä sieltä tultiin pois se meni sillä viisiin taas se rahti no sitten oli vuosi takaisinpäin mutta se oli justiin tämä keskuskapina sitten kun se tuli siellä Venäjällä kun - oli se vallankumous niin niin mentiin ajoon niin maaslitsan ajoon sitten taas siellä Venäjällä minä kaskuan kaikki yhteen räikään mitä muistan läksin ajoon minä oli siellä puoli viikkoa kun minä tiistaina läksin kotoa niin minä oli se - siellä ja sitten läksin takaisin tulemaan sieltä ajosta niin tämä minä ostin sitten säkin ruisjauhoa ja säkin vehnäjauhoa eikä tulee sastava ei näitä lasketa nämä on vietävä takaisin minä sanon sitten siinä Olekseille Olekseille niin ei Ivanovhan se on minä sanoin no kyllä me takaisin viedään mutta kotona se syödään no äläs sinä huoli no minä vein takaisin minä tiesin toisena päivänä tulee toinen mies niin niin minun pitää nyt panna hevonen valjaihin ja sitten sitten mennä sinne tulla takaisin ja tuoda ne jauhot pois minä menin toisena päivänä minä panin puureen ja loimitäkin viskasin puureelle että no se kymmenen kopeekkaa piti antaa siitä sille sossikalle rahaa roikkasin kättä minulla oli varustettu siihen - viisikymmentä kopeekkaa vaan oli se rupla rahaa vielä lisää ja lopun tyrkkäsin taas hänelle että siitä saa antaa hän toiselle sen vielä ottaa siihen lisäksi hän otti no minä kävin siellä - korkeammaksi sanottiin mihin minä vein ne minä panin ne säkit sieltä rekeen taas ja loimitäkin viskasin päälle niille tulen takaisin a santarmi oli riu'ulla siinä a hän kapatti sieltä niin kauan kun se santarmi hävisi pois riu'ulta tuon että meni koppiseen että hän kun meni koppiselle tämä niin sitten alkoi hyvin hiljaa kävellä niin kuin nyt minä ja kävelee oikein vasiten niin - ja tulee siihen hän jo tunsi että nyt kuka se on taas niin minä tulee kävelee reen ympäri ja siinä on - sikarijauhoja ja siinä on sikarijauhoja ja tyros sivuul passaalsta tulee Suomen sastava no Suomen sastavassa sanottiin mitä sinulla on minä sanoin tässä on säkki ruisjauhoja toinen vehnäjauhoja no miten sinä ne sait no hyvänen aikainen sastavalta näkivät että eihän me syrjästä tultu maanteitähän minä tulin niin hän sanoo a jos se on hienoa sokeria no tarkasta hän repii repii sanoo nehän vehnäjauhojahan ne ovat a kerran sinä saat tänne niin pois tälle puolelle niin vie kotiin syö suihisi se oli taas sellaista asiaa se viimeinen viimeinen reissu siellä Venäjällä käymässä sitten sen perästä enää ei päästykään niin sellaisen sellaista se on nyt massut ne olivat kaikki siellä lehdessäkin jos te satuitte silloin toissa kesällä lukemaan sitä Savon Sanomia ne olivat kaikki siinä lehdessä niin silloin minä sanoin että minä nyt panen nämä nämä nämä tulevat menemään niinikään niin vissiinhän ne tahtovat tahtovat nyt kun mennään sinne Pieksämäelle vissiin tahtovat sielläkin nämä en minä - kehdannut enempää tässä panna jo tätä nyt riittääkin tätä puhetta tarpeeksi asti niin
no minkä ikäisenä te silloin sinne rengiksi menitte
minulla oli siinä kun rengiksi minä menin niin siinä kaksikymmentäseitsemänvuotisena olikos se kaksikymentäkuusi vai kaksikymentäseitsemänvuotinen mutta mutta sitten kun minä emännän otin sitten minulla oli kahdeskymmenesyhdeksäs vuosi niin ja velkaa oli isävainajan velkoja oli vielä silloin kun minä menin otin emännän niin kaksikymmentäviisi ruplaa oli isävainaan velkoja ja ja silloin minä olin olin tämä niin kuin minä syntynyt olen seitsemänkymmentä seitsemän ja toinen päivä elokuuta ja sitten oli isä isä kuoli - kahdeksantoistasataa kaheksakymmentäkahdeksan ja sitten kun sitten kun me tämä nyt ne velimies läksi pois se oli siinä kahdeskymmenesyhdeksäs vuosi minulla se oli justiin niin kahdeskymmenesyhdeksäs vuosi minulla oli niin otin emännän niin sitten sitten minulla oli tämä jouluaikana tuli kaksitoista käräjäkutsua minä antaa mennä kaikki sitten yhtä rataa no sitten sitten minun tämä en tiennyt niin että mitä minä oikein teen mutta nyt näiden velkojen kanssa kun väkisin nyt minulta vievät tämän tilan mutta tänä mutta en en minä välitä tästäkään kun menee niin menköön mutta tämä mutta aina minä koetan yrittää mutta mutta kun yhden tuomion tekee mutta sitten minä pääsin irti pääsin kaikista - sitten kun läksin nyt pois niin sieltä tänne tulemaan niin sitten oli muutama tuhatta rahaa sieltä Raudᴜsta niin se on sellaista asiaa minun meininki minä haastan niin kuin minä jo haastoin tuolloinkin niin minä haastan kaikki kun suoraan mikä se on en minä kehtaa siinä väärin mitä minä en ole mitä minä en ole tehty niin minä en käy valehtelemaan mitään minä minkä haastan minä haastan suoraan kyllä niin no minä sanoin sille niin kuin lehdessäkin oli se oli kaikki - pantu mutta emäntä ei tullut - antaa nyt olla viimeisellä se on jo näitä riittää minun puolestani nᴏ suostuiko toinen mummo tällä lailla tarinoimaan
hän on käynyt jo
jokos hän kävi aha a se ei ollut enempää jo oli hän käynyt no sellaista se sellaista se minun tarinoimiset on a ne on siellä kirjoitettu kirjoittaa kaikki en minä osaa tähän muuta sanoa mitään jo niin
no niin tuota olettekos te käyneet kaskenpoltossa muistattekos te kasken viljelemisestä mitään
kyllä - kaskenpoltossa minä minä en ole sitä polttanut ensinkään minä mitä tein niin minä otin puu juurineen pois minulla ei ollut kuin toista hehtaaria oli viljelysmaata ja sitten kun minä lähdin niin niin ne otettiin pois juuret kohdasteen juurineen ja ja tämä risut poltettiin läjässä ja ja tämä se kynnettiinkin paikalla ja sillä viisiin kaskia kaskia minä en ole polttanut sitä minä en voi vannoa siihen kun mitä minä en ole tehnyt niin
olettekos te nähneet - kaskia poltettavan
kyllä minä näin kun naapurit siellä polttivat kyllä minä sitä näin mutta tämä minä vain sitä en tiedä kun että kun ja sitä viljelivät kun siinä oli hyvin lähellä meidän rajaa oli iso kaski niin niin niin suuret summattomat mutta kun minä sitä en en itse en ollut sitä kiertämässä siinä kuuluivat kiertävän ja niin - mitään muuta kuin minä en sitä ole siinä työssä ole ole ollut sitä en ole ollut mutta nyt olin tässä tästä on muutama vuosi vuotta pari kolme -- takaisinpäin sellaisessa työssä nyt sitä vielä en ollut tehnyt olin tuolla nyt Lapilla oli tarkastamassa tätä ojaa sellaista niiden maata mittaamassa sitä se tuli monen viiden kuuden talon - ylteiseen menemään se oja niin minulla oli rautarassi käsissä siinä kaksi päivää sen rautarassin kanssa minä pidin sitä ja koetin koetin tämä maata minkä verran - missä on sitä -- mutaa ja missä on - savea tai mitä niitä kun pehmeää maata niin se on sellaista asiaa että tämä yksi kohta sattui sellaista ne oli kaksi metriä oli ihan mutaa niin sitä sitä sitä työtä minä en ollut tehnyt ikinä mutta nyt sattui tähän vanhemmalle puolelle ikää sekin että minulla ei ollut silloin taisi olla vasta olikos se seitsemänkymmentä kahdeksan vai yhdeksän vuotta minulla oli silloin ikää kun minä olin sellaisessa työssä niin se oli minulla sitä vielä en ollut tähän asti tehnyt mutta silloin se sattui sellaistakin työtä tehdä mutta hakkuutöissä ja niissähän minä olen ollut monessa ja olin itse itse minä hakkasin kotona saunankin itselleni ja en pitänyt siinä vierasta yhtään itse hakkasin senkin niin no niin se oli sellaista työtä toisissa kohti ei ollut kun kuudella kuudelta tämä sentiltä oli - sellaisella maata tuli kova kova savi ja sitten sattui nyt oli kaksi metriä oli mutaa niin sillä minä sanoin sitä työtä en ollut tehnyt vielä tähän siihen asti niin sitten oli jo olikos se olikos se nyt seitsemänkymentäkahdeksan vai yhdeksän vuotta minulla ikää kun minä tein sellaista työtä niin - kaikki saa ihminen näet tehdä ennen kun elämästä herkeää kun lähti - kaskenpoltosta puhetta sitä mutta sen mitä juurineen - otettiin pois ja - ojittaneet kaikki omatkin - mutta kun sitten kun minä lähdin tänne tänne tulemaan karkuretkelle pois sieltä kotoa Raudusta niin sitten minulla oli kahdeksan hehtaaria ja kuusikymmentä kaksi aaria viljelysmaata metsää minulla ei ollut onneksi ensinkään kun ei ollut kun ei ollut tämä täyttä viittä viittätoista hehtaaria oli koko pinta-ala ja niin metsää siinä ei ollut ensinkään ja sekin oli kun tekivät piikkilanka-aitaa siihen niin siinä kaatoivat tämän toista hehtaaria metsää ihan lakeaksi mikä oli metsää nekin märkänivät sinne ne puut se oli - ja sekin meni kymmenellä markalla valtiolle niin eihän siitäkään minulla vain harmia ole mitään nyt on nyt on jumalan kiitos tämän ikäisellä terveenä ollut ja eikä minulla ole mitään nyt saan mennä mihin ikään hyvänsä sen verran matkarahat aina saanut valtio on maksanut että mihin pääsen menemään ja kulkemaan sen verran tulee aina ja pojan pitää niin ikään syöttää ja pitää kortteerissa niin kauan kun minä elän ja hautaan - hautaan minun saa hautamaakin jo on ostettu kivet kivikin kivikin on ostettu jo ja - kiveen on kirjoitettu taas nimet ja kaikki vuosiluku milloin on syntynyt muuta kun sitten jos - kuolen niin sitten saa panna sen - milloin kuollut - emännän viereen no se on justiin sillä viisiin nyt nyt tämä olkoot näin ikään kaikki eikös tämä riitä
no se olisi aina sitä parempi mitä enemmän tulisi
no johan tätä on jo tähän on pantukin tarpeeksi asti hähä tässä on nyt mitä - kaskunnutkin tätä kaskuja tarpeeksi asti niin pane vain kiinni
muistattekos te siitä kapinasta mitään
kapina kapinassa minä olin se ei tullut pannuksi ensinkään se kapinat kapinassa minä olin velikulta minä olin Palkeelassa näet silloin sota-aikana kovasti ja niin ikään siellä liikkeellä ja se olikin jo sitten sitten tämä meitä kun lähti nyt kuusikymmentä hevosta kuule sinä Palkeelasta niin että tuli tähän näet Orjansaareen tähän nyt Kultalähteen kautta sanottiin Kultalähteeeksi Palkeelasta ensin Palkeelan kylässä oltiin kortteeria niin lähdetään lähti kuusikymmentä hevosta minulla oli suksia ja sitten taisi olla kuusi miestä - reessä mennään Kultalähteen puolelle Lähteenmäen päälle siellä pani että tsyy tsyy tsyy tsyy tsyy tsyy kuulat lentävät sisälle miten täältä lähdet meidän pitää täältä takaisin Palkeelaan ja hautausmaan kolkkaan tultiin takaisin sieltä ja siitä tämä sitten hautausmaan kolkasta pyörähtää - lähteä taas tänne Raudun kirkolle siellä Poltenon kirkolta Raudun kirkolle sitä on kymmenen kilometriä väliä niillä oli siinä kirkoilla väliä tultiin Raudun kylälle nyt mitäs suuntaa se nyt lähdetään - sieltä menemään sinne mentiin Leinikkälään siitä siinä Leinikkälästä ei uskalla lähteä Kuparnen rannasta menemään suoraan Mäkrälle sitä on kolme kilometriä Leinikkälään jäätä ei uskallettu siitä kierrettiin siitä sanottiin Kokon taloksi sitten sieltä kierrettiin ympäri siitä sanottiin - Suureksisaareksi sitten kun laskeuduttiin siihen jäälle ne sieltä kun kierrettiin sinne mentiin niin kuin Vehmaisiin päin ja sitten sieltä kierrettiin että oli sellainen polvi mentiin mentiin sinne nyt laskettiin sieltä jäälle ja sitten sen Suursaaren ympäri ja sitten mentiin Mäkrälle ja sitten jouduttiin jo Orjansaareen sitten silloin minulla ei kelloa ollut mutta sitten jo se oli se se oli - ennen pääsiäistä sillä viikolla se oli pääsiäislauantaina se oli mutta en muista sitä vuosilukua se oli kahdeksantoista mutta pääsiäislauantaina se oli justiin se johtui mieleen että niin sitten mentiin sieltä kierrettiin - Orjasaareen vasta sieltä Mäkrän kautta ja mentiin Mäkrä sinne Orjasaareen sitten oli jo aurinko mennyt mailleen aamusilla lähdettiin tuossa - viidennellä tunnilla aamu aamuisinhan se se matka meni niin niin pitkälle meillä sinne ennen kuin päästiin no aamusilla sitten pantiin hevoset taas valjaihin lähti lähdettiin sinne asemalle kun se asemalla taisteltiin kovasti ja mennään sinne tänne siinä oli minä en muista monen kilometrin päässä se oli lakia ne jo siellä lentääkin yhden miehellä kuula jalasta meni läpi säärestä mennessä jo ja no ei muuta kun se - yksi hevonen kyyditsemään sitten niitä sitä --- nyt Väliojalle sanottiin Väliojaksi mihin piti lähteä kyyditsemään ja sitten siitä junaan ja tänne nyt sairashuoneeseen nyt - mikä se on nyt tähän Kiviniemeen no sitten me mentiin sitten vietiin miehet sellaiseen suureen notkoon niin kuin ja niin syvä niin kuin alas laskeutua katosta alas niin syvään pothuoluun heitä minulla oli silloin kuusi miestä niitä niin sitten sanoo se päällysmies että tämä niille että nyt on asia sellaista että tämä kahdeksan askelta ei kymmenen sitten tämä sillä viisiin mitatkaa ja sitten lähdetään tekemään hyökkäystä minä kysyin kun se jo asetti ne miehet kaikki mitenkäs se minulla on sinä menet tuohon mökkiin mistä tultiin sivuitse sinä menet siihen ja odottele siinä jos sattuu haavoittunut tai mitä siitä pääset sitten on hevonen valmiina ei huoli etsiä hevosta minä menin siihen kun on pikkuisen aikaa tulee ja kiroaa verittää niin maan karkeasti että oikein - ihmetyttämään nämä on kun lampaat nämä ei tiedä miten se on tulee kuula niin joka mies on hengettä lähtivät peräkkäiseen kuin lampaat juoksemaan niin sitten kun minä menin sinne Valkeelaan sitten se - oli se se vantka se potuskina se on se minun kälymieheni hänellä on seitsemän vuotta vanhempi niin minä sanoin että uskottekos te sitä että tällä viikolla nyt me mennään asemalle että pöllähtää hän sanoo piti ajatella älä lörpöttele sinne ei pääse ensinkään minä sanoin että usko minä sanoin näinikään usko se minä sanoin sen ihan varmaan että tällä viikolla ollaan asemalla että pollähtää näinikään vielä sanoin hänelle no ei hän uskonut sitä kun minä kun näin kun ne tykit tulivat no ne jo silloin alkoivat jo keskiviikkona kun ne tulivat niin kun ottivat niitä kaksi kuulaa näinikään kun ottivat ottivat käteen siis oli minkä jaksoi mies kantaa ne olivat niin suuria ne kuulat niin hän kun otti ne - kuulat niin keskiviikkoiltana kun he yhden aikaa laittoivat niitä niin minä menin torstai-iltana kun minä lähdin asemalle taas menemään niin se jo kävivät täysinään ensimmäisen kuulan kun oli laskeneetkin asemalla kun oli koivussa oli se - tähystystorni niin niin ensimmäisellä kuulalla kun meni niin se oli paikalla mies nurin sieltä silloin sai sanoivat että nyt on pihkattu Saksa on - nyt on Saksa jo siellä no saksa oli siellä ja perjantaina oli jo kahden aikaan vallattu asema ja silloin minä jo perjantaina menin sinne niinikään niin sitten jo ajoivatkin siellä ja niitä raatoja pois ja sitten lähtivät menemään näet siellä asemalla kun oli Saksa joutui näet siihen ja löivät oikein ja sitten sanottiin sinne Pietariin päin että tämä Venäjälle nyt Haudanmäelle panivat panivat tämän kuularuiskun ja toiset oli siellä Rikonmäeksi sanottiin toista mäkeä panivat toisen kuularuiskun sinne niin sitten kun ne tulivat sitten Kylmäojan - mäeksi sanottiin niin sitten kun ne tulivat tämä se kansa niin se lakaisi kaikki niin kuin luokoa sitten jäljelle no sellaista se oli vot se siihen aikaan se keskuskapinakin kun - sitä minä en muistanut sitä tarinoidakaan kun minä kun - sodassa olin niin minä olin neljä neljä vuorokautta ihan siellä ylen aikaa mikä - sitten muualla mikä piti kävellä mikä missään käydä vielä mutta tämä siinä oli neljä vuorokautta ylen aikaa olin vai viisi keskiviikkoon asti kun lauantaina kun lähdin keskiviikkoon asti - olin siellä ja sitten se tuli vallatuksikin justiin se niin sitten minä sanoin sille vanhalle että tämä uskot sinä nyt eikö se ole niin kuin minä sanoin sitten ei vastannut mitään kun - minä minkä haastan niin minä haastan suoraan mutta minä en valehtele mistään sellaista se oli sen keskuskapinan aikanakin niin
eikös silloin ollut kova nälänhätä
no en minä vielä nälkää ole tähän asti nähnyt yhtään minulla oli näet sellaista asiaa kun silloin oli kovasti - nälkä ja ihmiset söivät pettua ja ja kaikkia söivät mutta tämä minä söin puhdasta ruisleipää minulle ei nälkää tullut tykkänään minä en ole vielä sitä nähnytkään että minulla olisi nälkä vaikka olen näin vanhaksi vaikka oli - nälänhätä minulla oli aina en minä tiedä kun tietystikin ylhäinen isä se on mikä on antanut meillä kun oli oikein tiukalla silloinkin se meidän naapuri naapurissa oli tämä se heillä oli ruista kovasti heillä - sitten joutui yksi poika tänne Kuopioon vankilaan sitten se oli sanoivat että tämä se pitäisi saada pois ja pitäisi -- takausmiehet kun se poika joutui sinne niin se vanhin vanhin poika sekin on ne on kuolleet kumpainenkin ne vanhemmat pojat ja se kuoli sitten se kolmas veljes se - kuoli siinne Kuopioon kun ne minä kanssa pistin nimeni minä sanoin että tämä yhdellä lailla niin joudan tästä kuolemaan minäkin kun tulee kuolematuomio niin tulkoon niin minä minä panin nimeni siihen ja ne lähti se vanhempi poika sinne niin se oli justiin kerinnyt kuolla ja haudattu se veli no sanoi ei sille mitään mahda se on se on haudassa että niin ja niin se sillä kävi sitten että se kuoli sinne niin - se kävi hänelle kävi se kauppa hän heillä oli tämä oli pantu hankeen näitä rukiita niin a ne sattuivat olemaankin vielä saivat hangesta niitä rukiita niin he käyttivät myllyssä niin suuri semmoinen koppa että siihen siihen meni ainakin noin viisi tai tai tuo viisitoista tai kaksikymmentä litraa meni tämä nyt jauhoa siihen koppaan he sen ruisjauhoja tyrkkäsivät minulle mikäs minulla oli minä kaksi äiti äitivainaja vielä eli me ja sitten kaksi lasta kolme lasta oli ja emäntä kuusi henkeä meitä oli perhettä niin mutta kaupasta ei annettu kuin kolmesataa grammaa henkeen jauhoa viikoksi se oli viikoksi kolmesataa grammaa henkeen sano sitten eläpäs sillä sitten kuinka paljon se päiväksi siitä tulee minulla kun oli ja ja se sitten jos sattui silleen niin jos saivat pellavasta jauhoja tai mitä sortua saada tai kaurajauhoja tai muuta mutta minulla oli aina sellainen onni minä sain puhdasta ruisjauhoa minulla oli aina sellainen onni niin - sillä lailla se piti tämä ihmisen sanoa että ihminen olisi kuollut - jos ei olisi ollut onnea niin ihminen olisi kuollut monta kertaa jo ihan sen takia sellaista oli vot se se keskuskapinan aikanakin minulla niin minä kaikista hädistä kaikista hädästä olen - päässyt niin niin menemään lävitse no minulla oli näet sitten sitten oli kun minä niitä tavaroitani kävin kävin hommaamaan pois kun minulla oli siellä viety tavaroita kun se emännän vasta sain pääsiäislauantaipäivät kun minä olin siellä jo karussa siellä niin pääsiäislauantaina veivät emännän ja lehmät sieltä kotoa pois niin niin sitten tämä minä kun kun se jo oli päättynyt niin minä kun menin sitten niitä tavaroitani hommaamaan pois niin sitten sanoo sanoo se naapurin isäntä sanottiin Kyllästisen Matiksi se on jo kuollut niin minä kun sanoin että minun pitää saada ne jauhot pois tai - kaurat pois niin ja mitenkäs näitä on näin vähän hän sanoo että minä annan kuulaa ja panin näin että anna tulla yhtään en säikähdä panin kätenikin näin ja rinnan vielä näinikään anna tulla mutta ei luottanut mutta sitten se päällysmies oli siinä kirkon luona justiin se antoi kun minä kävin yksi kerta sen luona että Vaskelaisen tavarat on - joka sortua annettava pois mitä sillä on - se antoi palan leipää siinä oli - tätä voita ja lihaa ja makkaraa ja kaikkia siinä - vielä leivänpalan päällä vielä ja minulle aina jo tarjoaa sitten isäntä naapurin isäntä kuulaa no a se ei tietänyt jos jos - sitten vasta perästä sain tietää että se meillä oli nostettu tuvan vinttiin kolme säkkiä jauhoa kaksi oli säkkiä ruisjauhoja toinen oli huonompia toinen oli huono hyviä ja sitten oli yksi oli kaurajauhoa nostettu tuvan vinttiin a ne kaurajauhot joutuivatkin sinne toiseen kohtikka ja sitten vasta minä perästä sain tietää että miten se asia on sellaista se oli sen keskuskapinan aikana taas oli taas tuli pitkä tarina tästä ja ja minä minkä haastan se on suoraan kaikki niin toiset sanoo kun hän sanookin sinulle minä anna kuulaa anna tulla minä panin sitten rinnankin vielä noinikään ojensin että anna tulla kädet panin tänne viereen niin mutta ei ole luontoa ja mutta hän on hän on haudassa mutta minä vielä tässä elän en tiedä kuinka kauan tätä minulla riittää tätä vaellusta täällä valehdella ihmisten kanssa niin mutta minä mitkä haastan minä haastan suoraan minä en minä en sano tätä mihinkään päin kierään niin tämä oli keskuskapinan aika oli sellaista niin
no sitten joutui lähtemään vielä toisen ja kolmannenkin kerran
miten
sitten joutui lähtemään vielä toisen ja kolmannenkin kerran
no niin niin joutui lähtemään minä näet sitten kävin siellä Kannaksella nyt tällä väliaikanakin ja sinne tuo - laitoin perunakuoppaan laitoin itselleni rakennuksen ja ja täytyi lähteä siltikin pois niin ja silti nyt en tiedä mutta - minä ainakin mutta ei olkoon tämä en minä enää kehtaa haastaa niitä tässä mutta luullakseni niin että vielä väleen mennään sinne Kannakselle en minä siitä - enempää sano en minä sitten enempää pane mitään minä tiedän nyt ne menevät kaikki minä kanssa tiedän niin että miten tämä vanha vähän pitää ymmärtää niin niin heitetään nyt pois tämä
niin minä vain kysyisin vielä sitten jotta kun te maata koko ikänne viljelitte siellä jotta miten te ilmoja sieltä ennustitte
ilmoja ilmoja on sellaista asiaa niin kuin minä viime talvena niin tämä minun meininkini niin olisi pitänyt olla ainakin nämä ilmat sellaista kun se viime talvi oli sellaista nuoskaa niin sen takia niin se pitäisi olla olla kylmää tämä kesä mutta tämä mutta täällä -- talven jälkeen - tämä ne kun tämä on näin kuumaa mutta se olisi - se on niin kuin - talven jälkeen menisi tämä ilma olisi ollut niin ilma olisi ollut niin se olisi pitänyt olla tuon perästä juhanuksen vielä kylmääkin asia on sillä viisin minä sanoin suoraan mutta mutta mutta se kun nyt lähti tämä ihan päivänpaisteella tämä lumi pois niin nyt saattaa olla sikseen että tämä se on paikka paikoin niin tulee kuiva ja ja köyhyys että tämä tuskin tuskin maamies saa paljon hyötyä mitään väleen saa käydä silleenkin vielä mutta tämä se on talven jälkeen kun olisi mennyt niin tämä nyt tämä on ollut kuumuus mutta se olisi pitänyt olla kylmyys ainakin perästä juhanuksen vielä pitäisi olla kylmyyttä kun se oli tammikuu tammikuu oli nuoskaa sillä ei monta päivää ollut kylmää tai pakkasta a helmikuu näet kumpainenkin niin se talven jälkeen meni äitivainaa kun eli niin hänellä oli kolmea vajaa sata vuotta ikää hän sanoi aina siinä että tämä miten menee talvi sitten sen jälkeen menee kesä ja samalla viisin minä ole sanonut sitten että hän kun oli - sikseen jo elähtänyt niin niin samalla viisin sanon minäkin että mutta tämä nyt näyttää toisesta mutta mutta nyt jos tämä menee näin sen jälkeen taas kun tämä kesä oli niin syksyn pitäisi olla poutaa ja ja sitten tämä näistä viljoista ei tule paljon mitään väleen saa nähdä maamies niin niityt harmia tarpeekseen asti niin tämä näyttää nyt sikseen tämä - sen jälkeen jos menee niin kuin niin kuin tämä lumi lähti pois ja siinä ei paljon vettä tule silloin tämä tämä ilma ilma olisi minusta sellaista mutta tuosta minä kanssa sanoin silloin kun se oli se oli tämä kun presidenttiä kun valittiin niin kuulitko sinä kun silloin sanottiin silloin niinikään tämä on vain - kysynyt että tämä mitenkäs jos - sota syttyy niin siellä yksi henkilö sanoi niin että no Amerikka ottaa ja - voittaa että Suomi tulee takaisin vielä itselle silloin se silloin siinä - justiinko presidenttiä valittiin jos kuka radiota kuunteli radio minä haastoin sen radion puheen jälkeen en minä sano en minä itse suinkaan tiedä muuta kuin se siellä sanottiin kun minä olin Raumalla olin täällä pojallani niin sitten kuunneltiin radiossa niin että Amerikka on Amerikka voittaa että Suomi tulee takaisin

pitäisikös teidän töihin mennä
en minä töihin menekään en minä mene mihinkään töihin en menkööt eihän minulla ole mitään töitä tekemistä kun - minun ei huolisi tehdä yhtään mitään ei mitään silloin kun tehtiin paperit niin tuomari sanoi että tämä mitään sinun ei tarvitse tehdä mitään ei tarvitse tehdä syö ja makaa niin oli mutta minä huvikseni vain teen minä tuvassa teen siellä vielä kun nyt kun viime talvellakin kaksi ja puoli kuukautta olin pojallani niin minulle antoi poika suuren takin oikein hyvä takki vielä silkkisen peiton täkin Viljo antoi siellä villapaidan ja rahapussin almanakan silloin minä sanoin että poika mutta täällä muuta kuin annettiin tila ja hänelle ei minulla oli muutama muutama tämä markka rahaa ei ollut kahta - kahtakymmentä tuhatta ollut rahaa kun menin sinne sellaiset lahjat antoi minulla on siellä yläkerrassa takki jos tahdot niin jos et usko niin muiden puhetta niin pistäydy katsomassa minä näytän minä otan toisen peikelin pois päältä näytän millainen on täkki se on miniän antama sieltä Raumalta se - takki - takkikin vahdilla on pojan takki siellä naulalla niin niin katsotaan täällä on vielä parempi kun se pojan takki samaa kangasta on yhtä kangasta vot miten on poika ja se miniä mikä on siihen olisi vielä sanoa kun kaksi ja helmikuun viimeinen päivä minä tulin pois niin no olehan nyt toukokuuhun asti sitten päästään omaan taloon nyt tämä nyt hän joutui meni - helluntaiksi meni omaan taloon ja ja nyt hän kutsui taas sinne pitäisi mennä mutta en minä taida uskaltaa lähteä jos yhden kerran mutta sisus on terve ei minun sisässä vaivaa mitään muuta kuin se verenpaine
töitä jaksaa vielä vähän tehdä
työtä minä teen se ei minulle haittaa yhtään mitään niin kuin jouten ollessa vielä menee minulla sen takiahan minä mainitsen että minä on tähän asti siihen ihan siihen asti nyt kun tulin sieltä pois niin tuolla oli heidän kanssaan juonut kahvin yhdessä ja ja - mutta -- syömässä käyn mutta itse siihen asti minä ennen kun lähden sinne ylhäällä minä join kahvit sekä siellä mutta minä ajattelin ja mitäs minä nyt käyn - juon sitten keittäkööt he ja juon täällä alhaalla kahvit niin että ei huoli kantaa he kilon paketin antoivat sokeria paketin kahveja niin eihän se riitä kuukaudeksi minäkin
istukaa vain
- ei tässä - eikös se jo kohta tämä riitäkin näitä
no mikäs siinä
eihän minulla ole kiirettä mihinkään päin ei minulla ole mihinkään päin kiirettä minulla on sellaista asiaa minun työni on tehty minun ei tarvitsisi tehdä yhtään mitään minä vaikka menen mihin mutta tuota minä en voi sano vanhempaa tätä tytärtäni se on tässä Kangasniemessä Näräsellä jos te tunnettekin Näräsellä - Veikko Näräsellä
en en taida tuntea
aa se on Hännilässä on justiin hänellä talo se on tiilistä laitettu itse hän laittoikin ja niin minä olin siinä tässä toissa talvena menin neljästoista päivä tammikuuta menin - menin siihen ja siitä sitten se sattui järjestään ne olivat siellä Piironmaalla pojilla oli Heikillä olivat nimipäivät lähdetään nimipäiville mutta minulla oli se pää silloin oikein heikko justiin olin käynyt neljäs päivä tammikuuta kun kävin lääkärissä niin ne lääkärin - lääkkeet olivat minkä - jonkun kerran vasta olin kerinnyt käyttää niitä tietäähän siinä ei ollut kun kymmenen päivää vasta mutta se ei ollut vielä veri oikein paikallaan ne minulla oli ne lääkkeet ja olin minä menin sitten siihen tyttärelleni niin minä olisin ollut siinä pitemmän aikaakin mutta sitten tuumasin että tämä jo että minä nyt minä lähden pois silloin siellä olin Piironmaan poikien luona minä olin kaksi ja puoli viikkoa ja sitten tulin sieltä takaisin ja että minä nyt kuudestoista päivä helmikuuta lähden pois siellä odotti vanhempi tämä tytär ja kirjoitti jo Aarnelle kirjeen että tule hakemaan pois minä sain sieltä kun läksin tänne Raumalle tämä nyt viime vuonna joulukuun seitsemästoista päivä minä pyysin kyytiä niin minä hän sanoi niin että en minä hirviä lähteä kyyditsemään että että minä en jaksa elättää sen takia että laitan pois minä sanoin kyllä minä kyydin sitten saan kun et sinä uskalla lähteä sanoi anna laittaa mutta kirja minulla että selostan että tämä että minä uskallan lähteä kyyditsemään sinne älä no kun et kun et lähde niin minä etsin kyydin sitten mistä ikään hyvänsä kun pitää mutta minä lähden nyt minä lähdin ja seitsemästoista päivä minä puolivälissä puoli kaksi puoli kaksitoista lähti tästä se se juna missä minä lähdin sitten sinne Raumalle menemään sitten minä olin yösydämellä menin kello oli yksi kun minä menin sitten sinne heille kortteeriin se oli Teollisuuskatu Raumalla se Veikka tai Eemeli vielä niin minä menin sinne ja kolistin ylhäälle heidät ei ollut laitettu kirjaa eikä mitään kirja oli laitettu että me tullaan niin kuin toisena päivänä mutta minä menen päivää ennempään joudun jo sinne niin minä olin puoli kaksi ja puoli kuukautta siellä niin heille laittanut kirjan ja tässä olin tämä nyt heille tulin olemaan viisitoista kuudettatoista päivää tulin olemaan siinä niin se laittoi kirjan Aarnelle tule hakemaan pois no minä ostin hänelle kolme säkkiä jauhoja kaksi säkkiä vehnäjauhoja ja säkin ruisjauhoja ja muuta - tarpeita vaikka minkä verran niin niin hänellä oli jo halu halu saada pois minua minulla oli kaksikymmentäviisi tuhatta silloin rahaa kun minä menin niin sitten oli kaksi kun kaksituhatta rahaa jäljellä kun menin tulin kotiin ja kaikki jäivät sinne minä osti makuuvaatteetkin siihen itselleni että ei huoli niitäkään heidän a siellä joka joka tämä kahden viikon päästä muutettiin lakanat ja kolistettiin joka joka - viikko kolistettiin uudelleen ja muutettiin kahden viikon päästä lakanatkin tuosta puhtaat lakanat niin ja hänelle - annoin sellaista ja ostin ostin itselleni tällaisen peittotäkin ja sitten -- kaksi lakanaa ja tyynynkin minä jo vein ennempään niin alusmatrassi vain niin hänellä oli -- ja vanha ja oma lapseni no tässä on nyt toinen tytär on tässä nyt Äikäällä niin tämä ottaa kun minä olen paha niinikään otan niin tämä ottaa niin kuin parasta pappia kun menen ja passaa minun - a poika pitää niin hyvästi hän antoi minulle vielä täkit ja ja takit ja kaikki villapaidan ja kaikki ja minulla ei olisi minulla on itselläni villapaitoja kyllä mutta tuota hän antoi vielä minä sanoin että ei tätä olisi tarvinnut sitten ei muuta kun pane pois tällä lailla vot - teki tämä siellä Raumalla Eemeli niin - sellaista se sellaista se on justiin
muistattekos te sitä vielä miten savupirtissä ennen asuttiin savutuvassa
savupirtissä minä olen syntynytkin minä olin minä oli vielä siihen siinä syntynytkin savupirtissä siinä minä - olenkin meillä oli niin iso se savupirtti että siinä oli seitsemän vokkia kun minä niin kuin haastoin jo tuolla seitsemäs se oli seiväsvokki niin niin kuusi oli näitä tavallisia rukkeja ja sitten tämä se seiväs se on vokki seitsemäs mitä kehräpuuksi sanottiin se minä sanoin seiväsvokki se seitsemäs ja niin suuressa savupirtissä mutta siinä oli sellaista asiaa että näinikään savut olivat siellä ylhäällä se oli ihan että että sitä ei laskeutunut alas se savukaan kun oli oikein korkea suuri tupa niin niin se oli täällä yläpuolella ikkunaa näitä kaikkia tämä savu kesti se oli se oli niin se lenteli vain siellä ylhäällä savu kun minä olen justiin syntynytkin sitä enää sitä sitä ei huoli sanoakaan niin isä se näet oli sellaista asiaa isä siihen aikaan oli jo - tekivät näitä nyt uloslämpiäviäkin niin se isävainaa oli sanonut että sitä et tiedä tähän tehdä oikein muuttaa äitivainaa kaskusi jotta että - muuttaa tätä nyt jos tulee muutettavaksi tämä rakennus niin niin sitten tämä pitää purkaa ja parempi on tehdä - uuni ja kuulet sinä se meni ihan sen verran että jäi että ei huolinut muuttaa tätä siinä elettiin ja ja sitten oli kuuma niin kuin niin kuin pätsi sehän ei siinä ollut mitään mutta sillä minä sanonkin että ei siinä olen mitään kun se kun siinä olen minä syntynyt ja kasvanut ja suureksi tullut mutta sen minä olin olin sanoin niin kuin tuolla jo ulkona sanoin että kun niitä pellavia kun kehräsivät niitä - niistä kaikista kehnoimmista pölyistä tehtiin sitten kun - tekivät sitä kangasta ne tekivät niitä housuja niin panivat tuohon sillalle ne kestivät seisaallaan se oli ihan - sen minä olen jo haastanut varhemmin ennempänäkin niin - niin että en minä sitä kehu sitä - rikkautta minä minä kehun siinä kun se minun minä olen mitä mitä olen nähty minä se olen haastanut sen suoraan niin asia on niinikään niin mutta se oli vain meillä oli se iso se se savupirtti ja suuri ja siinä ei ollut muuta mitään sitten se taas jäi tuohon jäi sanomatta kun minä olin näet sitä en muista minkä ikäinen minä olin siinä oli naapurissa oli sitten tämä ennen vanhaan kun kävivät keräämässä näet nämä ukot kenellä ei mitään ollut niin hän kun teetti hän oli sellainen rikas kerääjä joka - oli kävi keräämässä sitten kun se - muutaman saa rahaa ruplan rahaa niin sittenhän meillä aina palkkasi siitä naapurista ukon ja lähtivät viinaa juomaan tänne sinne Rajavalle justiin viinakaupat tai nyt nämä nämä niin kuin sainoiksi ne - sanovat niin siellä oli ne kahvilat siellä niin menivät sinne ja siellä oli viinaa ja sitten hän palkkasi miehiä ja sitten menivät juomaan sinne ja ja sitten meidän ostivat - meillä oli setävainaan poika niinikään vaivalloinen oli pienuudestaan asti niin ostivat häneltä tämä nämä kun hän teetti kengät niin itselle ne niin niitä rekaleita jäi jäljelle niin sitten niistä tekivät minulle ensimmäiset kengät nekin muistan vielä niin puolitoista naulaa antoivat leipää se ei ole kun puolitoista naulaa neljä kuusisataa grammaa kuusi seitsemän sataa grammaa se mistä tekivät minulla ensimmäiset kengät a minä kun menin minä kun menin sitten pinolle niin minä otin kirveen käteen minä kävin puita hakkailemaan niin minä löin kenkään ja - siihen asti minä aina tohveleita pidin kun setävainaa teki tohvelit että tänne asti näinikään varret olivat tehdyt äläs sinä huoli minä hyvin kiireeksi sitten tempasin ne kengät pois jalasta ja viskasin porstuan nurkkaan ja pistin tohvelit jalkoihini enkä virkkannut mitään no jo tytöt tulevat jotta aijai - poika on leikannutkin kengän ilmankos se niin kepeät käy jalassa kaikki juohtuvat ne ennenvanhaiset mieleen minä en tiedä olinkos minä siinä viisi kuusivuotinen poika pojan nallikka se juohtuu mieleen kun minä leikkasin kengät niin kirveen kanssa - puita kun lähdin minä löin kenkään niin niin se sellaista se oli ennen vanhaankin meidän meidän oleminen niin tietäähän sen köyhyyden kynsissä pitää kaiken viisiin kaikkia koetella kun että ei niin toinen toinen sanoo kehuu sillä rikkaudellaan en minä sitten saa kehua yhtään miten kun minulla ei sitä rikkautta ollut miten minä sitä voin sanoa jos jos minä panisin - tuohon että tämä minä olen ollut niin rikas niin siellä sanoisivat aa kun nyt kun pääsivät tänne nyt kaikki kehuvat niin ja niin oli mutta mutta nyt he ei saa sanoa sitä kukaan että tämä tämä on kehunut rikkaudellaan onkos oikein
on se oikein
joo sillä minä sanonkin että minä haastan suoraan kaikki koko ajan niin a se naapurin pojan kanssa kun käytiin niitä - tatistamassakin - kolme neljä hakaa oli niin aamusilla kun alkoi suinkin nähdä että näitä tatteja sieltä niin joka aamu niitä käytiin ja joka - ja ne piti olla ja ennen kahtatoista piti olla siellä hovissa ne tatit ja ne saatiin ne hattu päähän ja pyhäpaita paljailla kun noinikään jos kävi syyhyttämään pikkuisenkaan veret pintaan joo sillä minä haastan niin kuin niin kuin minä olen niin kuin minä olen pienuudestani asti nähnyt aina kaikki niin minä minä haastan siihen ei panna lisää minkäänlaista niin se on ihan selvä asia ja jos tahtovat sieltä asti mitä minä haastan samat sanat niin sano saat sanoa nämä on tästä jäänyt äijän puheet niin puhu tätä sinä huoli että siinä mitään tämän enempää niin ne on kaikki niin
millaisia kaluja siellä oli siellä teidän savutuvan sisällä

Millasii ne oĺ ne rovatit?

Mihis ne pienet lapset pantii, nukkumaa?

Se onkii mukavaa justii kuulla.

Millane uun siin ol?

vot, 'sellasta "kukko oĺ sillo "kellom meil, 'ei sⁱtä "kellᵘò 'olt.